Ii, ije, o lẹ eeye, ije i ke lẹ eeye glan. Ọda noo ya num ka ije lẹ eeye gla o ke lẹ eeye glan ma aya kunu ọmpa a yọọ. Ẹga noo bi le lẹ eeye gla a. Adan ka ichẹ nya, a lẹ ije, a ka anọọ i ga ajẹ ọlẹ oyibo ichẹ, ije kuwọ ọma a i ga ajẹ ọlẹ oyibo ọma gboo. A koo ke ii, ije, ohigbu ọdin aka a lẹ ijen, ọda duuma noo wẹ eeye ipu ẹchẹ nya a, a gaa lẹ noo, ọda duuma noo wẹ ọtu kuwọ a, a lẹ ijen a gla. Bẹẹka alọmọọ ka ọlẹ oogbo, ọlẹ oogwuta, inu ogbọla nya, inu ẹẹ noo huwọ ọtu kaa gwo a, anu na lẹ ijen ma, a gwo ọọ glan, bọtu abaa ke lẹ ije a, o koo huwọ ọtu, o gwo jaa nyọi kwu ọkpọwọicho jaa gwo gipu ọgọọgọ ipu ajẹ, anu na lẹ ije a, a gee gwo ọọ gla. Ama alọ ma aya ee kahinii, ije i lẹ eeye, ge bi ogbọtu wa a yọ bọọ a. Ọha kunu, o lẹ ọda ohi nẹ aọmpa awọ yọi ya, ne lẹ ije ne yọi ya, a yọọ glan. Bẹt odo kuwọ ke i yọi da uwọ ka ije nẹ ẹẹ bi nẹ ẹẹ le ya ọda nya a, ọwọicho ada, anu nẹ awọ ọ i lẹ ije a je lẹ anọọ ku anọọ le yan ma a? O wẹ ka o koo wẹ ọtu kuwọn nẹn, bẹt a ke mọọ kpọ. A bi ije a le la odre, umoto, a bi ije, a le gwo inu, a bi ije a le ya ọda duuma noo huwọ ọtu. A bi ije, ọda doodu na dọka, ii hẹ, ije nya ke hum ọtu kan le ya ẹgẹẹnya ng man, bẹt ọda noo ya nẹ a bi ije a, a gaa gbẹla nun, a gee ya ọọ pii. O lẹ oche ohi yọ bọọ yọi da uwọ, a lẹ ijen a nyọ a. a. a bi ọ le hẹ iyuwọ ta glan. Abaa ge gwuta inu ipu ẹha mla ipu iwọtu a, a bi ijen a hẹ iyuwọ ta glan, ikwu ije gen mo alọ ugbẹ alẹwa. Ọma aya ku ije alẹn. Bẹt aya ku ije oolẹ a, a koo bi ije ichẹ nya, nẹ e ka ka oche noo yọi ya uwọ nya awọ ọọ ga inẹchi, wẹda ajẹ ọlẹ oyibo ọọ ẹgọ aabuja, enugwu, aujọsin baa, ne ka awọ ga inẹchi abọọ ku awọ ọọ lẹ iyuwọ hẹta, ka awọ lẹ iyuwọ nmo je ẹẹ ku awọ ọọ wa. Ọda noo ya na bi ije a, udọtọ koo lẹ ọkpa tag awọ boobu, a gee fu nma amanya gee ga ẹgọ aabuja inẹchi, a gee nyọ udọtọ gee triti uwọ mla ije na bi a, na gee wa ọlẹ ipu ogweeye mla ipu iye oowuta mla iye oolọfu gawọ. Ọma ije ge ya ọma. Ọdanka o wẹ ijen, a bi ọ i yọọ glan. Alẹwa ku alọ, nẹ oche ya uwa lọọlọhi nẹ aya ku ije i yọn, ikwu lẹ uwa nmo. Bọt, aya ku aohi ke yọ bọọ nẹ ije ke yọ, a ke lẹ ohẹta kuwọ lẹ. So, alọ ma kahinii, ọda duuma ku ẹchẹ nya nẹ ọwọicho ya a, o ya ọọ ipu aya nu, o ya ọọ eko ochẹgba. Ẹku aya ku ije a, alọ ma ọọ ka ọwọicho ma ee, ije ma ọmpa kpọ. Ohigbu ọdinka ọwọicho gee lọfu mafu ọwẹ nya gawọ ka awọ koo yẹ koo lọhi gawọ. A gaa lẹ ije ma. A yẹ ọwẹ ọma eko duu a gaa lọhi gbogboon, o gawọn. Bọt eko duu nook e lẹ ọwẹ nwla gawọ ka awọ ọọ ke yẹ ọwẹ nya, awọ i ke bi ije piin naana ije ke yọ gawọ, a bu ọwẹ ku ije ọma boobu a je chaa ka ọọ gee lọhi lẹ anọọ. Ọma wẹ ije na bi le bu ọwẹ a, oke i lọhi gawọ. Ije lọhi ọwẹ alẹwa. Ije ge je eeye lẹ ọchẹ ọwẹ alẹwa, o ke i je eeye lẹ ọchẹn. So, ẹku aya ku ije bọọ kpọ a, oche alẹwa tu liya, na lẹ ijen ikwu nu i nmo uwọ. Oche alẹwa ke tu nẹ a bi ije ikwu i nmo uwọn. So apọlẹ duu noo lẹ ije, apọlẹ ọma yọ ipu eeyeeko doodu. Bikọs ọda duuma i lọnọ tu uwa ooya aya ku ijen, o lọnọ tu uwan. Ọdan na i ije, ọda duu noo huwọ ọtu, agboo ya ọọ. Ẹla duuma na ma ka ẹla ẹgẹẹnya e i ya, ipu uminiti eekponu ne yan ipu ku olẹha ipu ku eyinyinyi a, ọda duu na bi ije a, o gaa ga uminiti eekponun, ije kwu uklọ kunu i ya gboji ẹẹ. So, o yak u alọ i je a, ije lọhi ọwẹ doodu. O ke lẹ ọwẹ nook e lọhin kpọ. Bẹt ọwẹ ẹẹ noo lọhi a, nẹ ami a yọi chọchi na i ma yọ a. A gee ma kahinii, a yẹ ikpo nma ama ga ẹẹgọ umakọdi a glan. Ije na bi ọma, a le che umoto ga umakọdi. A bi ije a le la umoto lẹ iyuwọ a ge pẹ. A bi ije a le la umẹchin lẹ iyuwọ, a ge pẹ ga ẹhọ. Laiki aya ku ẹhọ nẹ alọ gen yọ nya, a yẹ ikpo nyọ yọi wa ọlẹ eko dooduma liya glan. A lẹ ọda okwinya pii. Ije pii ke gaa je ọda okwinya ọma gawọ a. A bi ije a lẹ ọda okwinya a la chẹẹ a gboo pẹ nyọ. Chẹẹ ipu ku ọda okwinya a na i pẹ ga ẹhọ a, na i lẹ uklọ ẹhọ a ta ọtu a, ẹhọ a kaa i bi ije a wa ẹchẹ kwuche. agbenu dooduma na i ya ipu ku ẹchẹ nya, na lẹ ijen ma, o wẹ ancha nẹn bikọs o yọ ẹgiyi ọlẹchẹ pii ẹẹ noo lọnyẹ a. Ọda duuma nẹ ije ya a, o lọhi. Ọda doodu na key a nẹ ije i ke yọ ipunun ma o ke lọhin duu. Alọ ke ma aya ọmpa kunukpọ ka ii, ije i ge la ogweeye lẹ ọchẹn ma. Ije i la ogweeye gawọ gla noo. Ije i la ogweeye gawọ glan ma, ọyi yọ bọọ a, a lẹ ije la ọyi glan. Ọyi koo dab a oolihi, ije i la ọọ glan. A ke bi ije lẹ ọyi duuma la, ọyi ọma i wẹ ẹkuwọn. A bi jaa wa ẹgọ ee liya, o i da uwọ pee ka awọ i wẹ ẹnẹ anọọ noo, ka ije nẹ awọ bi la anọọ a. O nyẹ nma abọọ o i ta ẹga ondunu. Ije duu na le la ọọ mla ije duu na nmo tu ọ a, o bonu. Aya ku ọyi yọ bọọ nẹ ọwọicho ge je eeye ge je ọyi lẹ ọchẹ a. Ọwọicho ke kwu ọyi a i gawọ, eeye kunu wẹ ogbogboo ẹchẹ. Andi agbenu duuma na lẹ ipu ije, ipu inu oo, ọda okwinya oo, a koo bi ije lẹ ọkpancho mla ẹchẹ la, nẹ a lẹ ọyin ma, a lẹ ogweeye mla anu glan. O huwọ ọtu a koo lẹ ọgọ bu kpataaaa, lẹ ije kpo tọ, kpo tọ, kpo tọ kaa lọọ gwu nẹ a lẹ ọyin ma, ije a bonu. Oolẹ nẹ a lẹn ma, anu yọ bọọ kpọ a. So, ije i je eeye lẹ ọchẹ, aya ọha, o ke je eeye lẹ ọchẹn. oche ohi yọ bọọ, oche nya gee ya uwọ gbogbogbogbo ọkpancho mla ẹchẹ, e ka awọ bi ije ga amanya, a bi ije nyọ, e ka awọ bi ije ga amu, a bi ije nyọ. Oche yọi ya uwọ, a lẹ ẹbọn a lẹ ogweeyen. Ije duu na gee bi ipu oyeyi kuwọ, a kwu ọọ i nmo tu oche oche nya bikọs ode yọi ya uwọ eko dooduma a lẹ ẹbọn. oche abọhinu le da uwọ nẹ a ma ije, nẹ a lẹ ije nmo tu iyuwọ, nẹ oche a i mẹn, a lẹ ogweeye ipu ọtu glan. A ke lẹ ije an, a lẹ ogweeye ipu ọtu glan. Ọma aya ku oche yọ bọọ a. oche ne i hi ukansa a, oche a gboo ya uwọ, a koo lẹ ije ku ẹchẹ nya nmo tu iyuwọ, oche a i gaa mẹn maa, ije kuwọ ke mẹ, a ke lẹ ẹbọn kpọ. Ọda ẹta okwookwu. So, achẹ ohi noo ma ka ije ọọ wẹ ọda doodu ku ẹchẹ nya a, o wẹ ọda doodu ku ẹchẹ nya kwẹyi noo. O wẹ aya ee ku iyinu, o ke wẹ aya ọhan. O lẹ ẹga noo tabọ, o ke lẹ ẹga noo tabọn. A ke kwu ọtuwọ i kwu gbọbu ipu ku ẹchẹ nya, ka ije oo wẹ aflẹyi ipu oyeyi ku anọọ a, ng ba ẹkẹngbẹ nẹ a i ya lẹ iyuwọ a. O lẹ ayipẹnẹnchẹ ku alọ noo ba i ya ije ne i hi uyahuu, nẹ anya ku alọ i lẹ ẹbọ nya Auyahuu nya wa i kwu uwa u, eko duuma, e i gwo uwa amẹ, e i ya uwa ẹẹnya, e i ya uwa ọha. E lẹ ije a gbo layii, e kwuu lẹ uwa. Abọ e kwu ije a i gbo kwuu lẹ uwa a, e bi ije ẹẹ, e ke kwu oche i ta uwa iye ẹẹ. E lẹ ẹbọ ẹẹ gẹn mẹẹ, e ke je ọnyẹ ije a, ẹẹ gẹn mẹẹ. Oliya, ije lọnyẹẹẹ kẹẹ ka ije i lọnyẹn? Ije lọnyẹ, o ke lọnyẹn. Aboo lẹ ẹplẹpa a. A ya oflafla kunu anu na nyọ i miyẹ a. Abaa ke i miyẹ mẹẹ a anu na ke kwu unwalu nẹhi i kwu ta iyuwọ iye a. Eko nẹ a bi ije a nyọ kaa le nmo oche a mẹẹ a, oche a i gaa mẹ nma ọkpiye kuwọ gẹn. ije a, o ke gaa lẹ uwọ ọnyẹ gẹn. Bikọs ọdanka a yọ kpaakpa nẹ a yọ lọọlọhi ku iyuwọ nẹ oche i da uwọn, chẹẹ a bi ije imo, a jọnyẹ nu. Ije abọhinu ke je chaa ka ọlẹchẹ ọọ yọi bi anọọ yuklọ. Anu ẹẹnya, anu na yọi doche a, anu na bi ije a, anu nẹ a ke lẹ ẹbọn ma. O wẹ ọda na lẹn, ẹbọ a ke fiyẹ duu a. ije duu na bi ẹchẹ na a lẹ ẹbọ mla anun ma, o wẹ ije wẹ ẹbọ an, ng ba ọma i ke wẹ oyeyi olọhin. Alọ mọọ ka aya ku ije ọwẹ ẹpa a, anu yọ bọọ a. Ije chẹgba bọtu o chẹgban. Ochẹgba a, o i kplekee a, ẹga noo chẹgban ma, o ke i kplekee a. Anu aya ẹpa kunu yọ bọọ a. Laik a lẹ ọyi ma, na yọi gweeye kuwọ yọọ, anu nẹ oche wa i gboo da uwọ a. A lẹ ọyi ma, a lẹ ije anu noo oche wa i gboo da ọyi a, e ka awọ kwuu ga inẹchi ẹgẹẹnya. A lẹ ọtu che ije nẹ a lẹ a, a lẹ ẹẹnya nmo layii, e ka o yan, a kwuu ga inẹchi ẹgọha. A lẹ ije a nmo layii, o lẹyin. A ga aalẹ ẹchi ẹpa nẹ ẹchi ọmẹta, iye a keg bọọ kpọ a, inẹchi ku ẹchẹ nya kpẹẹm a gee je ọọ yẹ, ohigbu ọdin ka abọ a bi ije nẹ alẹ ọyi a, a ke dọka ku a lẹ ije a nmo mẹ. Anu na yọ ipu ije nya yọi nmo tu ọyi nya a. Ọyi nya ke wẹ eeye kuwọ a, ije ke wẹ eeye duu. Anu na bi ije nya a, a ka anọọ lẹ ije a nmo tu ọyi a, ohigbu ọdin ka ọyi a che anọọ ẹgba fiyẹ ije aku anọọ ke lẹ eeye lẹ, ku anọọ ke lẹ ọyi lẹ, anu na kwu ije u na a kwu nmo tu ọyi a a, anu nẹ ọyi a i lẹ ẹbọn ma, awọ abọhiyuwọ a gee lẹ? A gaa lẹ ẹbọ gla noo. Ọma wẹ aya ku ije yọ bọọ a. O lẹ ojilima aman o ke lẹ ojiliman. Alọ mọọ kpọ ka ọchẹ noo lẹ ije a, o lẹ ojilima, awọ noo lẹn ma, a ke lẹ ojiliman. Bọt aya ku ọha kpọ, awọ noo lẹn noo lẹ ẹbọ a, awọ lọhi fiyẹ ọchẹ noo lẹ noo lẹ ẹbọn ma. Bikọs ije ku alọ ku ẹchẹ abalọbaa nya, ẹbọ i yọ ipunu gẹn. O wẹ ẹẹ ne miyẹ je oyeyi ku ọchẹ yọọn, aman ka e je oyi ku ọchẹ je ya ije gẹn, ọọ e ke nyọ i miyẹ e ke lẹ ọlẹchẹ ya ọọ. So o chẹ lẹ ije a lẹ ẹbọn. Ofiyẹ duu alọ noo wẹ achẹnya, ku ayipẹnẹnchẹ abalọbanya noo po ẹlan ge kwu che achẹnyilọ i yẹ eni hawọ nya, ije duu na achẹnyilọ i ya abalọbanya ne yọi je lẹ alọ a, e yọi je lẹ alọ boobu, e yọi miyẹ nma iye alọ. Ẹẹ ne ke yọi miyẹ nma iye alọ bọọ a, ẹẹ ne ke yọi je alọ a wẹ ọlekwu. Alọ mọọ ka e lẹ ẹdọ ije nẹhi ẹgẹẹnya je lẹ alọ, alọ ke yọi gwede ka ee ọchẹnyilọ ẹgẹẹnya dọka alọ ibiyoo, o nmo ije tu alọ ibiyoo nẹ alọ miyẹ ije a ipu eeye a. Abaa bi ije a yọi nyọ mla ọọ bọọ yọi ga inu ọlẹ uwọ a. Ohigbọdin ka oche a da uwọ eko doodu ije a i gaa bi uwọ mahayi glan. A gaa je ọnyẹ ijen, a gaa jọnyẹ iyuwọn. Oliya, a lẹ ẹbọn yọ bọọ a. Oliya, alọ gbeyi gọọ tu ipu ẹla ku ije, alọ ke tu ohilipu ipu ẹla ku ije. Aya ẹpa ku ije noo yọ nya, alọ lẹ eyi yọọ, ku alọ lẹ ohilipu tu tọ ku alọ mọọ. O lẹ ẹga nẹ ije chẹgba, o ke lẹ ẹga nẹ ije i ke chẹgban. Aya nẹ ije ke chẹgba fiyẹ duu a, alọ nmleyikwu chọn, alọ ya onwlanwla ku ijen. Ohigbu ọdinka a kwu onwlanwla ku ije i ya ipu ẹchin ba a, o wẹ ikwu o kaa wẹ oche. O kaa wẹ oomahayi ku ọtu ku ije oolẹ. So, alọ ya ẹla ku ije ẹmẹẹma, alọ bee je ẹbọ lẹ iyalọ lẹ ẹyi kwu ẹla ku ije. Ọdanka ọwọicho kwu ije i gawọ, noo i piya opii, a koo gwuta ipu umla, a koo gwuta ẹhọ, ọwọicho gee je ije ọma ge lẹ uwọ. O i je ge ọ, o je ge ọ mla ẹbọ, o je ge ọ mẹmla eeye, o je ge ọ mla iye oofu mla ọtu oogbo. Ọma aya nẹ ọwọicho dọka a ya bọọ a. Bẹt ọwẹ ku ije opii, na alọ baabaa dọka ba i ya a, a yọi nya chidaa. Ọmpam lẹ ng chika oolẹ pii, ọmpam lẹ ng chika oolẹ pii. Uwe nẹ ọmpam le wiye nya, uwe ọma ng chika oola ọọ pii. Anu nẹ ọda na chika ooya lẹyi kwu ije a n ma, anu n anyọ i le ya a. A lẹ uwe a la a. A lẹ ẹbọ gẹn. Ajọọ yan iye gboo wa uwọ saa. A jọọ yan uwe a, a kwuu wiye boobu a wa inya, a kwu jẹẹlẹ ta ẹchẹ ohigbu ọdin ka ije na bi le la uwe a, a lẹ ọọ nmẹga olọhin A kwu wiye a lẹ ẹbọ gẹn. A higbu uwe nyọ i lẹ ije ya kwu uwe i kwu la kaa ke lẹ ujọyi, kaa lẹ ogweeye, a lẹ eeye n maa, a ke lẹ ijen, a ke lẹ ẹbọn, a ke jọnyẹ ikpiye ọn. So, alọ ma ka ije i lẹ ẹbọ ipu ẹchẹ nyan. Alọ nya chidaa, ka alọ je ka ije na alọ ya abọhialọ na alọ le nya, ọma a chẹgba fiyẹ ẹẹ nẹ alọ i mowen na alọ i kwinya che ọọ ka ii, ije nya pii alọ gee ya ọha a. Alọ nya chidaa. Ubayibulu ka alọ ọọ nya chidaa. So, alọ nya chidaa ku alọ lẹ ije ku owe ku iyi alọ lẹ. Alọ hee gwo ikpo tu yọi gbeyi ije alaha aman ka alọ gwo ikpo tu yọi gbeyi ka ii, ọchẹ ẹgẹẹnya ee koo ya ẹẹnya, oo wẹ alawọ ku ije ẹgẹẹnya iche. Abo le kọ gawọ ichẹ a, o i je gawọ oochi nẹẹ? Ije noo ya ẹẹ no habọ gawọ bọọ a, a je ẹga noo bi nma nẹ? A jen o wẹ ẹga obọbi, a jen o bi nma inu ẹchi ije. Abo yọi je gawọ bọọ a, a jen o yọi miyẹ olọhi kuwọ, a jen o yọi miyẹ ogweeye kuwọ, o yọi miyẹ ọtu oogbo kuwọ, o yọi miyẹ ẹbọ kuwọ. O yọi miyẹ olọhi ku apọlẹ kuwọ duudu kpẹẹm. o lẹ aya ẹpa a. Alọ ke nya abọhialọ, alọ ke je abọhialọ. Laik ẹchẹ nẹ epu je ya lọhi baaba nya, a ma epu udu idu. Na alọ ge bi ekee. A lẹ epu bi ga oolihi ekee, nẹ alọ ge kpo ẹnẹ unaira ẹhọ, e lan a nma i wa ọlẹ, uweyi i chẹ gawọn ma, abalọbanya, udu eekpo, e lẹ udu gbo liya ligii, alọ ge la ẹkpa unaira. Udu noo ba ipachi, nẹ a kpo enkpọ tọn, a lẹ ẹchi tọn noo lu a, alọ yọi la udu lọnọlọnọ balọbanya. A na nyọ ẹgẹẹnya le ta ipachi nyọ i lẹ udu nya che lọọ gbo kwu bi wa oolihi wa i kwu je la a, adanka a lọọ gbo igwo, a lẹ utaazan ee lẹ ẹẹ, a lọọ gbo ofu, a lẹ utaazan ẹpa lẹ ẹẹ. A ma ije na ma na ma owe nu ẹẹ nay a bọọ aa, a yọi ya ọọ eko dooduma, o yọi je eeye gawọ, o yọi je ẹbọ ku ọtu gawọ ohigbu ọdinka a ma owe nu, ẹẹ nẹ alọ i ya a. So alọ ma kahinii, ije na alọ bai kwinya che ọọ ipu ẹchẹ abalọbaa, yọi ga ọlẹ aolobochi, yọi ga ọnu ẹchi, yọi je ọyi ku alọ ya ije che ọọ abalọbanya a, o lọhin. Alọ ga ipachi ku alọ nyọ i nya. Alọ ma ku lọ, alọ ma ọbu alọ ku alọ gblọọ yan. A le ta ipachi, o lẹ epu duuma noo ba ipachi noo chẹgban nẹn. Ẹjẹnji epu noo ba ipachi chẹn ma, ba ipachi kpẹẹm a, chẹgba. O koo wẹ iku kepu ku ẹchi ogwuchẹkwọ nya, a nyọi le che, lọọ gwo gwo gwo kwuu ga oolihi, kwuu ga ulọ ku aogbemi nya, e kwu la nma abọ kuwọ, e ge le tẹchi lẹ achẹ. A koo yọ abọhiyuwọ na lọọ gbẹngbla gbẹngbla lẹ abọ kuwọ che ọọ, lẹ ọkọ gba tọ, ka ọwọicho koo lẹ abọ kunu che ọọ, nẹ a kwu ọi chọla, noo le je. Ohuwọ ọtu, a kwu ọọ i kpo tu ọja, a kwu kpo che. Ma anu nẹ aogbemi ge kpo che ẹyi nẹ alọ ge la nma abọ uwa, nẹ e ge lẹ ukọpu tọ tọ i yẹ yọọ. Ọdanka alọ gboo ya liya, anu koo bi ije wẹchẹ fiyẹ a. Ohigbu ọdinka, enkpọ nẹ a bi che ọọ ọla a, a lan, ẹfu nẹ a che ọọ ọla a, a lan, a bi nma ẹhọ. Epu abọhinu na ke chọla a, a bi nma ipu achi. Oliya, ije duu gbiye nẹẹ bẹẹ ka ije nya a gẹẹ? Kocho, ije nẹ a ya gbiye nẹẹ a, anu chẹgba fiyẹ a, fiyẹ ije na alọ ba i ma eyi, kwu eyi nya a. Alọ kocho, lẹ ẹbọ je lẹ iyalọ, ku ọwọicho koo lẹ abọ tọọ lẹ alọ.